Nburu muhuhiaguohuhia rumwenem ueke furum me jikwa nda nha me jiqu nzwa ma yaha oro osi-owen-ewhioo ihe nu nham meziqu onulee mezan beka nnayaha oro oyawuqu brum kpakari riyi nzi nu elioha, bekwe ma zie nhe mechoru azi, egwa ogbo me jiabaa manten eri bezi kwe meziee nyaha nhe ke sinu oweme-ewhi owen nu nkpoma oza nhe mezi eme ihe nu obu ele tarum nhekamako menemeko yeme kpa me huraru nu madu owen nha mezima, ihenu ezikorulam ke mezikorula nchogema kole nezia, okubu mezile eru ya meyabula me rile wuri okobu ogaya owo-edeziri yada heru obu ba ke nwen enyi menezi mobu akpa menezi nhe ke meko rumo mako kita owen mako nhe bezi because nkwe behuga because budu kam omuwene nkwe muna mea qhara gharaghara bumako nhe menakamakonu onu ame ghara gharaghara bekwe me meanyi bekwe me teeri bekwe me vaogbo nhe kam eme ozimaooga ezi eme-enyi ka aru gbazali or meyele oro omu okwukwo isu kwuru ele-enyim nwema enyi yama kama ko nube beyala nu oro-omuokwukwo ozoi hen bezi beqweru okwukwu be beqwu because ihenu eqwu ne oweru haba kanu oweru nhi aya ele nlemlem, izileele nu owenhe igbahiaru ikunrunye zabaha okwukwo kam iziezi ele-even za ahasa nu ham bezi bezi keolu jiye dikoriri nu ke eli ihena nu igwuna okwukwo ihe nu ofugbe nu otu akpa obuko ogurieqwurueqwu ma oro-okwukwo gbasali oqu rieqwu buruoma iziqbazi omutakiri bia oro-omuokwukwo bia equrieqwuru eqwu nhe dika <hesitation> minute la or ninute ise, bemekam yaha karikobu anqweru okwukwo anu anqwu, anqwula qwuduru kpo anqwuduru nu nha chijiru ansadayerieli shenayari, chibule abidoha yeomequ, but omeleke nha mana kanu anu angena ihe nu eleka kanunu nu ma genem ofele nhujor ofele nhujor kezi nwen enyi nwen akpa yakpo eleke farumerume gweru qwedakieli owen hamezi yekpo nhe meguten dukita obu nha meru nu badu dieche, hamowogu mako kiya owenye bia, biakuru oweko nye mezikuru karukor rumu nu nweren kwelem wene me wegu kwule akpa nu enyi mewegu ve odahamezi.